Marimariky fiara mba fantafatatro avao koa zashy misy ny haniansika koa za hoe Toyota, misy gne Ford regny, misy e Lamborghini io lafolafo vidy io, misy koa vao nibôaka vao sy ela koa fa da lafo izy mandeha courant, misy a te- tel- Tesla, misy avao koa gne Peugeot regny efa ela ela iregny, misy avao koa gne BM regny, BMW ny fangiandreo anazy, ao koa koa zay.